So mi stori mane va gi ta pengan, bu nginanginau i aron ini si git inamon. So mi nginanginau va et ta tav vititiria ko bodi parts va ta leong kalai va eta vadodoname mi tino akap malan te vorvor. So e tangas pitim ngan vakaleia ko bodi e tangas healthy, i tangas ngania mi nginanginau ta kalai. So i tangas kuk vakalaia mo nginanginau. So i tangas waei vakalaia mi kaukau, i tangas waei vakalaia mi tapiok a mi bia a i tangas kuk i tangas wia, i ta wasim vativatititiria di a it te vate i aron a et ta pul ngan vatitiria, a e tete vate i aron mi sospen, it te vogosme i popon men lang a et te kuk ngan, before ta murumuru. Va e ta kap wasim ngan e i ta por menaroko tsak a e tete me bat simi ausik. So are ia bu menarok di bat suria ngan mi kap wasim vakalaia bu nginanginau bur, bu nginanginau bur simi aron bur store a ko creatim ngan bur bu palan mistake bur i aron se geit sar saun bu aro geit. So git tangas vodondome va geit tangas ve cleanim vakalaia bu nginanginau va git tete ve kuk nge dia. So takap mang taria an mi affectim ngan mi kapinots i mi menarok tsokor i aron bu kutita geit o A misna nginanginau ngan gi ta res na ngane so git ta larim ngan git ta ngas mo, i mo kalai, i ta ngas tsanga mo ka puk ta- u, are ian te mono pengan ita tsanga mo ka puk ta- u, i ta tsorkia mo ka ba n'tu wundi, kakau o te tsanga mo ka san, mo ka banga pu sospen it te tsanga. So ini simi kapkapindera it tangas tsanga malan va evoi mi mandar sivu ailan, it tangas tsang vakaleia va, i tangas kuk ngan mo ka puk sospen a et te abus vakaleia ngan mo ka puk sa. so ini geit te dere va mi nginanginau sim taun ate vous, sivunan ate nidim ngan bur te mi lekep a ngasngas bor te va gita te dere, mi rice ate nidim na ngan ma git kap dere te mi kakau, mi kakau a mon kesen e gei geit lalron va mi rice git ta kuk ngan, so mi wun mi kakau, mi tapiok a mon, sen e gei geit derea a geit lalron te an mi nginanginau te ko vaute mani, a gei te ko lalron mi rice na waistim ngan mi mani na voiri san ian, o na mo simi kastam so git te dere mi tsanga ta- u be mo it tete birok tarave an mo so nginanginau a i tete bat va i tete Poro mi banga energy a e tete leong, a e tete ngau nge ngesnges evoi mo mandar ngesnges te va na mo te sim kominiti, sivunan e geit ne geit tete dere palan menarok ne di te vakak kindeve geit, sivunan geit ta kap deng varasuria te mi tino kalai o a melemelen o geit kap vodonme te mi ka leong ei mi ka kasen, va geit tete dere va mi ong malan ne tete vainde. So are i te an a geit tete peven va bu mandar geit ta te von ra koeko puk ta- u a mi bi suan te tsanga malan va evoi i lalron va te mo malan e ia mi mandar bur a ko tsanga bur malan e geit, geit tangas ngau na fitim ngan bur se geit sar a bodi bor va geit to ta feel healthy, geit te mo sim kamber na mo na vangse seit sim tino. Tavaker are i mo mi puk stori.